ممكن أقوله يحاول يخصص وقت بسيط كل يوم للجراءة, مثل ربع ساعة قبل النوم, أو عند القهوة, ممكن كمان يحمل كتب على جواله, أو يقرا فلوقات الضايعة, مثل انتظار أو في المواصلات, يفضل يختار كتب قصيرة, أو يحدد أهداف قراءة واضحة, مثل قراءة عدد معين من الصفحات في اليوم, إذا كان يحب الاستماع, يقدر يجرب الكتب الصوتية, مع الوقت بيصير يقرا أكثر بدون ما يحتاج وقت كبير.